Drekën sun e pregatis për pesë minuta <hesitation> se duhet kohë për me pregaditë një drekë, po vetëm me <hesitation> hongër gjana që janë t'gatshme, si për shembull me hap naj konzervë me tunë, ose mi fërgu nja dy vo, mi qit pakës djath, me pre nji patligjon, pak kastravec.